Secund mi cuandi pìe deciziun lon ch'a t'frega al e l'istinto, cioè lon che t'pense ch'a sia giüst e lon che t'pense ënt i primi secund che ti pìe la deciziun. L'intuito secund mi a ven ën po dopu rispèt a l'istinto